මාළුන් සන්නිවේදනයේදී තමන්ගේ වරල් ගොඩක් පාවිච්චි කරනවා කියලා තමයි මම දන්නේ. ඊට අමතරව ඔවුන් ඉතාම ලස්සනට සිංදු කියනවා කියලා අහල තියෙනව සන්නිවේදනයේදී. ඒ වගේම තමන්ගේ ඇඟෙන් ෆෙරමෝන්ස් නිකුත් කරනවා <hesitation> ඔවුන් තමන්ගෙම වර්ගේ මාළුන්ව හඳුනගන්න.